Zavatra anankiray tena tonga dia mampiavaka an'i Italia ahafantarana azy aloha an, ny fisian'i Rôme, izay firenena kely an anatina firenena iray. I Vatican no renivohitr'i Rôme. Araka izany an, ny finoana katôlika no tena manjaka any. Fa anisan'ny ahafantarana an-dry zareo italiàna ihany koa an, ny resaka sakafo sy ny haikanto ary ny taotrano sy ny fametrahany an'ilay <hesitation> fomba fiaina hoe dolce vita, izany hoe mankamamy ny fiainana sy izay zavatra madinidinika kely <hesitation> eo aminy